Owere no me <noise> ruo kpahe ome mere te re ye uzome no̱ me je̱ na me̱ te ko̱ luo̱ oho̱ obi ru obo oramudhu e̱se iye̱ na re seo oruogba me̱te̱ rue o̱mo̱te̱ nana no je nya vre̱ o̱be fo oware jọ no are̱ ro ibo̱lo ro du kru me te se omo na mete vi ona ote seize omotu me like owereome ma te mu usu ho̱, marie̱ be nya usu na me̱ te rue no̱ urueme ye kiho̱mome oma, owo adhe ro̱ ko̱ o̱ za owo o̱gho̱ aye fo̱ gho̱ me̱ te̱ rue̱ no̱ aye me ta reho mate muo uko ye̱ eya one ti je̱ diki he no aye no̱ me̱ re̱ reho na mate je muo uko ye eya so omote me te rue ni no ureumu ye okieho ome oma are se no̱ ode̱ ye̱ florence anaidhuno ode̱ isoko ye̱ are se no omote ko̱vie are ye oti gine kueho̱ ome oma ma no mere reye mama va te gine̱ reye woho aya emerie̱ no̱ ogbe̱ o̱vo no tua ne ta no aye re mo̱se wo ayere mose wo ogbe no owo omo ohu tho fiki no owome ohutho̱ ne me bru kpei ijo owo kpo kpobi o dikihe̱ roke̱ ewu ne̱ Ro̱ ke̱ ewene akpo mare na owo re̱ muse wene we̱ tu̱ ta no̱ aye ra no we wo woma ha kore wo te re ho ze no owome? So me̱ rue̱ no aye me na ofoo̱gho̱ no kie ho̱ ome̱ oma woho aye me̱ te reye yo̱ me̱re ye̱ na me̱ be rue̱ eware iwoma no ibi noi to ome̱ oma evao esi kpokpobi eri u̱vo na u̱ rue̱ evao oma me̱ ote je ta no̱ o̱re reho ome̱ then eware ro̱ kpakrekpre mare ye̱ oghene ore ke ha awho akpo a ru ta ke he yo oke na te te no oghene re ke so me te be jo oke na ro me te be jo oke na ro bai ko̱ owho kpokpobi woho aye oza one that we ro tiki eru ro wo aye he uremu oye ho aye uruemu oye ho o̱ za aye te o̱za be to o̱ vo ore ta ovo ha we aqe aye ta ikpe wo la eka we eme we ro wo oza eme oze unu wero ono wo iruo la no to no kpo bi ini la kpo bo ini evo utio ye na woma ha mure lowe we aye tioyena te rie <noise> sio uluemu eye na be ore kioho ko we he oware no ore kpo uwo ro kuo to oye na eza jo̱ rie no̱ we̱ re̱ rue̱ na ofu e̱me re dhai we̱ aye tioyena we rie no ofu e̱me re dhe oza ra me lo we re̱n de̱ we wo ezi oko di to ware ne ma ke yome dede no̱ oza lu ma ke yoma o uwo ma kua eyo ma ku fie were ho̱ woma ye we ye no oza no we wo no olu igho ho owhe wa ma va ro uwo dede no oyoma dede wo woze oza fio ote gu hu we forie̱ fi o ta gu hu because owa because we̱ tu fo rie fi ote gu owho are sa te nya ze na eware no ero we̱ ezi ha ore mui eta fiho ezi ra were rei la iruo yo̱ we be te rei lu iruo na uwo ore ra we̱ be ra ha yo obe na no be te ro eme na vuo we̱ na wero no ewo mana oye dede yo ma vi ora obu woye na oyoma ore wo reye ro lu iruo ri ubirdu ro owao jo bo te nyaze no ote ta a mere jo ro ka owe oye ma woma me wo wo no uwo ra je wo ma oyoyo ri oza ra ilue ro we ri oghere oza no we wo ko ote ma ku kuo me tho maki yoma dede ware ye we fi ore he so oza ra na fi evao uwo wo le ue ta eme o oza me oware no wo bi lu na kiho ha oware no we lu na woma ha may be o̱za te no we no e̱ve̱ me lu ye may be ore te vuo owe We̱ re vue oza na tero owho no̱ ote make ju ke ye̱ kuo we̱ ote luo obu ke dede ore ti roro eme na no dio e̱me no̱ aye me ta ro kome eta na me be je ta ke owai ezo na obe wo obe ma woma onana we be nya se ba na wo ri epeno oro ho ono we be na bru na we rie̱ epano oru ho were roro ka oware yena gbe uyo no wa ro mu ho oto ze we re riye ko avo me bi ti lu na o aye me ijo ijo owoma ha no obe naze ma jo o̱vo ma jo̱ eva o̱vo emo̱ ma epano mati ro wuna i because emo no ma biye noi theh awo mi na emo na emo na biti ui emejo ati lale kume me be ro̱ ta ho̱ wetu o̱mote we ye omo za were ti ri ha na oni avo ose na abe ho eva ei kpokpobi abe bo egu evao esi kpokpobi oma na bi kpolo zena oware no̱ we aroo̱se ari a bi lu na oware no obe gwa kpo obu wo̱ oro̱ ye na but wa be ro yoyo ro̱ ya o̱ne na lu ona eva dha oje̱ tiri he na aku ye ho̱ no̱ o̱mo̱ na te be rue̱ no̱ e̱gwo ro evao uwo na ha o̱no̱ ojo uwo na wune oye omo na obe wa kpo bo uwo oro na then eya jo rie no̱ eregba eze ri oweze oware na wo ma ha oware no oma to oza kpo re kpobi ogbe̱ vre̱ onana ha e ebinibo ve we̱ no̱ ro makpoto̱ ke̱ o̱za ra oware kpobi no̱ we wo eva oma ra oye woye then we̱ re̱ mo̱ se oware kpobi no oza no mi owhe̱ we̱re̱ kei are̱ gbo̱ o̱za oweze obe e̱ri na omu kpiho ohare ye na obe eri no mukpahe da re mose ke̱ oza ra oweze̱ evao esi kpobi ere ovona re oza weje lu emajo ro ka nye na gbe eza wa lue o̱na ku ko ona one kie ko̱ na ebo ivi be ho we te ri ebo ive ne be ho ojo lu ene jo̱ o̱jo̱ re je ko jo owho kie ko̱ owho who but we te ta no we ju ke we we kra ko̱o̱za ha o̱za kie ko owhe esi kpokpobi okpokpo mare lu emejo o̱re̱ jo̱ evao uwo na ine be ko owha one to wai eza te eya that omo kpoto gbe uma yoro uyoyo logbo no̱ owho akpo̱ ta ke ha no o̱ghene̱ o̱ ke owhai wa re ye ro lu iruo evao uwo yo ore ya haro yo̱ ebe be te ro evao uwo <hesitation> at liet wa ma va ne te eva kugbe we te le ro̱ ko̱ onowo na no̱ mo na avo owe na oghene vo yo ehe mai then we ayae we te ta no we wo ugho fiki epano oro oza obo na so we gbe ta jo evao uwo na lu oware o̱vo ho ze fi eva uwo na ha we wo obofio ho eyoma na we̱ gbe̱ be la na we be ko̱ omara eme who be gwolo lu na? Ugbo gbe rọ oza oboho ugbo o̱ te ro̱ aye obo̱ ore fiobo̱ ho̱ ko̱ ozana kpeno̱ who̱ ti lu no̱ oza ote jo̱ egwo mu eya reghe reghe or ori riha ore jo̱ obo jo̱ commit e crinie o re mu idi eda fikio idho̱re no who be ke oza na ervao uwo oza ogbe wo oma ofowehe omofowe̱ gbe̱ jaye̱he̱ but wo te bi ru o̱ nana ro̱ke̱ e̱si kpokpobi o re bo no̱ aye owoma aye owoma ore se owhe oni owoma emo na a re se owhe no̱ o̱no̱ owo eghale ivo te bi lu onana uyoyou oro uwo na whe bi lu o̱nana ha oza o re se owhe ekpele aye emo ave ta no̱ eve oni mi na o̱ro̱ ene oni mi na owha aro kehe̱ epano̱ oni mi be lu ose̱ mi eva ra ore ti mu emo na e̱ dha. Ere o̱vo̱na o̱ro̱ ro̱ ke̱ owhia ezana we̱ re̱ daoma we re ku ide̱ ho̱ aye ra na aye owoma oza ye re fi eva ye a no emo ye̱ re sei o̱no̱ owo eghale no̱ o̱ghene gwa ego na na no̱ ọ ve̱ oma. So who re lu te ode na <hesitation> who re lu te ode nana emo̱ na je ti kpo oro̱ ubi na no̱ who̱ ko̱ fiho oto̱ na emo̱ na re lu eme jo̱ ko̱ye a be te vu na wo̱ ta no̱ whe̱ lu o̱nana ha oraha who be lu emejo whe bi fiho̱ uzu azo emo̱ na. Me rono̱ that ino whai no̱ obi uvo ni ne̱ ne̱ nai whai eya na ro̱ adhe̱ ke̱ oza ro a dhe ke oni ra rọ adhe̱ ke̱ enọ wha gbe be ria ro̱ adhe̱ ro̱ ko̱ aye ra we̱ oza who ta nọ fiki ekpano̱ aye nana wani woma ha we̱ je̱ nyaze wo ve mu aye na e̱bọ re ọbọ e̱dhogo who̱ re mu aye na ekpe ijo a yo̱ ho no̱ a rọ ko̱ ukpe ro rie̱ emo̱ yo̱ gbere he one̱ who̱ re̱ ne̱ one̱ whọ re̱ ne who te be ne emo̱ nana esi kpokpobi whe be ta eme one̱ ozo̱ dhe ene oghene o ta obe eri oghene te ne̱ eri o̱ghe̱ne̱ te enọ no̱ ro adhe̱ ke̱ ose̱ gbo oni ra re whọ ria oto akpo̱ na to̱ who̱ gbe ro adhe ke ose gbo oni ra ha who re ro̱ o̱se gbo oni ra ro̱ zaro whe̱ be ta enana rọ ke̱ emo̱ na who be sei no obi eri na ze emo nana rw ru emejo̱ a re who ozo dhe eri o̱vona oro ke̱ aye me̱ lo omai mai kpokpi bi me be ta ko owhai na me be ta ke oma me̱ oro̱no̱ me̱ be ta ko owhia o̱voho ono me fonọ me re lu erao uwo me̱ oye me re lu me yo ye jabo me ro̱ yeye̱ me yo ye jabo ma vie̱ ro̱ ro uwo me yo ye̱ jabo̱ me ro lu gho fiye̱ eri o̱ro na who re roro <hesitation> eri orona who re roro ro̱ ke̱ ugboma ra. We aye na ele orona who re roro whe yo oza na jabo we̱ ro̱ jo̱ uwo ababo eri ha we gbe yo ye ha wa ta ru emeha jo orero maria ha keme owho ovo o̱ re sai gbo owhe ekoko no a re gbo whe fiye̱ oma iyo ye̱ ho ijo. uyo ye no̱ ijo waro oku gbe o̱vo ojabọ a nọ aje ekpe imara arẹ ro wo kugbe oye o̱jẹ ze ovo ababo nọ imara nana aro kugbe ha ota ro mariaha <hesitation> mẹ gbe rowo kugbe aye mẹ nine̱ na ha me ta reyẹ he̱ igho fi yẹhe ogbe ro kugbe ome hia ine ta ru ete gbere he so mẹ be le wha ma ra no̱ wha ria no otọ ze wai no wa be ti je kpo oro̱ <hesitation> eri wa re yo wa rẹ nọ. Before wa te ti ru emejo wa te te jọ orọ ababọ ọye no ma ro wen no o̱jo̱ ninena <hesitation> no ajete nọ a gwolo te ha oro na ofa no <hesitation> keme ria no̱ oro̱ na ro fa? <hesitation> ovo nọ okie ko ovo ru emelia jo orie ine yọ ẹsi kpokpo bi <hesitation> wai eya ha ejo rie nọ egwo̱lo̱ no̱ ave lelia weze esi kpokpobi ere eza jo̱ ero̱ re but oware tionana wo rero no̱ oma were oma ijo ore wo oke no̱ a ro ru emejo̱ a ro ru eware oke oware ore ru ru emejo̱ u re te oro̱no̱ me̱ be le owhai ijo wa lele eza ri weze haha orono me bi le owhai no wa lele eya ri weze haha reko̱ oware kpobi u re wo oke me be ne̱owhai emete̱ ini gbe emeza mi wa no wa te te reho̱ wa joto̱ wa te̱ te reho̱ who mu wane nya no̱ o onana were ome̱ ke̱ he̱ o̱mo̱te̱ na weru ke̱ he̱ o̱mo̱te̱ na weru ke̱he̱ ijo a rẹ re eru ro wo oro rẹ ro ro ro orọ họ mẹ be no eva oke mi nana, eru oye ma be ro ro oro <hesitation> ababo uru ha orọ na o re wo ma ha <hesitation> o re, nya evo omo ke <hesitation> keme urue mu u lu eme ha jọ oriehẹ oza te ta no fọrọ eware komẹ ọza ọ tẹ make ba eware fihọtọ who te te ete na wo te wen eware na <hesitation> abegi mẹ rẹ ta fọrọ eware ke̱ wẹ renyasi eware na ba whe were uwoho whe weze imi dhe he wẹ fọrọ eware he whẹ lu egbe kpobi fiho gbe gbe farie̱ farie obono emọ ro ho wẹ rẹ ro te emọ họ wẹ jẹ riẹ lu wẹ be kọ bru igbensu ra wa re muọ atano atanọ a̱ta wha re muho eta eme nana kpobi are lu emejo i re wo obo fi họ họ but who te bi lele edhere oghenẹ gaviezo ẹme oghene that tai oke ti rie owo iruo no. Aye ore ru <hesitation> owo iruo no aye ore ru <hesitation> oke ote rie wọ re re ro te emọ ra oke te tě ne wo re̱ re ro to oza ra oke te rie wo re ekpano uwo na ro emejọ ro koko omaho oza ye ogwolọ nọ o re kpi iruo ọ rẹ ye. Kọ ze orono ọre waha o whe aye na no who gbe ro wo okọ raha whe aye na who re wo okọ yọ ru oza na no aye ra ọ gwọlọ okọ oko nọ ọ gwọlọ na whọ rẹ noi di ogere okọ whọ gwolo lu dio oghe̱re̱ eki whọ gwolo tho diọ oghere iruo whọ gwolo ru aye na ọ re vuọ ow hẹ onọ whẹ ta ro ru ro ru emejo fi obọho who re ru emejo re yẹ ro ke̱i keme whọ te̱ be nya si aye ba <hesitation> aye ra owo oko ovo nọ ọ be nya ha whe kpozi okieze uwo o̱ be he̱re̱ owhẹ Uye te ze uwona dede wọ tia wọhe, reko nọ a tebe tu oware jọ o wo obo fi họ rọke owhe wẹ oza nọ owo obofihọ rokẹ aye ha wo bi lu omamo oware he, uye ovo who bi fiho uwo na luno ekpanọ te aye te emo ra aro lu emejo aro woma keme ute woma etẹ ojo te ini ero ra ete uje te egọ ra ababo no uwo ma ha ota te owho ho so lu oware nọ aye ra oro ulu emejo no orẹ ta ro wo omo ko ure lu emejo ore si obo noi ke yo we aye daoma re ro të ọza ra, rero te ini ra rero te iniero ra, we bo wo onana ovo no fiki iniero me ovo oye wore tu ke ijo tě abo oza ra te abo oni ra te abọ innero ra oghere kpokpobi no whe ta ro re ro te a who nana ru emejo re ro tia ono oro owho obo nọ wọ tai ro fioboho ru emejo reye ro fiǒboho ababo eri ha who te ta nọ whẹ avo ọza ra gbe emo ra ovo uye tioye ote nyaze whe ta whọhě so mẹ lo wai inievo gbe inievọ emete gbe inievo emeza gbe ini mai gbe ese mai emeno mẹ be ta na wa ri ye didi kpeke rọ ọjọ obọ fihọ rọkẹ omai kpokpobi ere mẹ ta isiegware <noise>